into sacco à pan pe primma cösa ghe metto quarcösa de impermeabile perché no se sa mai, dapeu ægua, panetti, un cotellin e quarcösa pe disinfettâme se picco da quarche parte.